Eki ndahurira ndenda ngu nkore omu magara gangye, ndahurira ndenda ngu mbe omutungi rurangaanwa. Omutungi omuntu ou beetaga omutungi Omukiga tihiine ekyatatungaga, ntunge buri kitungwa kyona ekyaryahansi aha. Nikyo ndahurira ndenda ngu nkore ahakuba nikyo naakuzire omuka arikyo turakora. <hesitation> Tindenda ngu nshorore, ndenda ntunge burikimwe kyona. <hesitation>